या संसारेन सगळ्यांक किवा नाळा किवा पछयाताप जातात। त्या खातीर हो संसार पछयाताप शिवाय नाह। आमी केवाई लोकांचे वैत जाव आमी कसलो निर्णय घेवंग चुकता तेवा काई जायना मात मागे चूप पछयाताप जात।